हमरे इहाँ एक बात कहल जाला कि जब जौन काम कइल जाला तब ओमें पूरा मन लगवा दिहल जाला। फिलहाल हम अइसने स्टेज पे बानी कि हम पढ़ाई करत बानी और पढ़ाई के अलावा <noise> अउर कुछ सोचले के हमरे पास समय नहीं बा अउर पढ़ाई कई के ओकर बाद हमके एक अच्छा नौकरी पाएके बा। जइसे हम अपना जिम्मेदारी अपने से उठा सकी इहि नाते अभी ले हम अपने आदर्श विवाह के बारे में कऊनो भी बात नहीं कइ सकिला काहेकि हम एकरे बारे में कुछ सोचबे नहीं कइले बानी। <noise> हमरे आदर्श विवाह के काम भी हो जाई जब उचित समय आई लेकिन अभी हम एकरे बारे में कुछ बता नहीं सकिला।